Voro ka mon beneŋ yuu, a tang nuŋ tanghe a shimwa kalau, yel ko kan nyo min ni mar ten ɓara nuŋ ning jili nuŋ kwe, ni nen jemo mo ɗuma vii nuŋ lau yo, nuŋko katin laabi vii nuŋ lau, yimam naɓo kung voro kateha bee ni ba nuŋ dene, ɓwele nuŋ dene ridim ridim ridim ridim ridim, mwan ɓakeya a ɓee turini gaa nu, luk kakwe shi labi vi nung lau na ɓo, nuŋ ko, ne mwan nanghe nang ɓwele gbob nwa wuri wo lak lak lak lak lak lak, to luk gbob nwa kakwen wo ɓo ere vuko luk gbobe nwa kakwe kang wo yo ni ii nung yo gbob nwa vum, to! ɓawan naɓo kung ti tiki ne neni be! gbob nwa lak lak lak lak lak lak to luk kakwe mon lare ɗo twimo mang dangha mon bemwa bi vii nung lau nunu, yama nunu vili lomo koyo, luk kaki yina ɓo! kan luk kaki daa twi kimi ɓo.